Kugira ngu mpike aha bi- biteekateeko byangye nk'oku ndahurira ndteekateeka n'omutima gwangye, nkanyowe nk'omuntu, ndagira ngu nyine kugumisiriza haka waagumisiriza orahangura, waagumisiriza ora- <hesitation> omutima omutima gwawe oramanya ekyorenda, oraguma kugira ngu ohike ahakyorenda ngu ohikeho haakuba tihiine omuntu oraasa kwemerera mukukasheeshe, akiimuka mukasheeshe okazaara omwana okagira oti ndeenda ngu asitame, aimuke, atambure n'amaguru, tikikaabaasika, hati oine kugira obugumisiriza, okagumisiriza okakora, okateekateeka kureebeka ngu oraza omumiisho. Okakora waagira oti eriizooba oti mbwenu kambaanze ngure enkoko ogure enkoko emwe, nyensakare oti kangure embaata ogure embaata emwe, bwagarakukaho bwataho ogure embuzi emwe, bwataho ogure entaama emwe, bwataho ogure kaawakame kamwe, hati waamara ogire oti mbwenu ezi wakame, egi wakame yaaziire abaana bana Kanguze wakame, eme- entaama ei naaguzire emwe eine, eine abaana bashatu, embuzi erazaara babiri, hati waayemerera okeekungaanya oso, omuntu orenda faamu ey'ente eya miriyoni ibiri y'okutandikiraho, ndabaasa kutandika. Konka ndabaasa kubura miriyoni ibiri omurundi gumwe kugira ngu nkwate miriyoni ibiri murundi gumwe, nzekugura ente, konka ndabaasa kugura enkoko y'omutwaro, ndabaasa kugura embaata yemitwaro ebiri, ndabaasa kugura embuzi yemitwaro eshatu, ndabaaskugura entaama y'emitwaro eshatu n'ekicweka, waanyetegyereza, hati wootiine bugumisiriza, omutima orahura waaruha kandi oreebe n'ebyorenda kukora bitaraakoreki, bitaraabaase kurugamu, konka waaba ogumisiriize, orahika ahoraza.